مانكدبش عليك انا التيقة والايمان هوما زوج عفايس مختالفين جدا التقة هي حجة ديرها فيوشخص ونتا تاخد قرار بش ريرها فيه لكن الايمان هو ايمان يكون في القلب ويكون حاجة معندهاش معندهاش هكا روابط انسانية الايمان هو خلص جدا